Ee kepulo oolo okwali monale, monale okwali hashidulika, ashike nee mopaife ounyuni konima yefiya owadjako nenge tutye ounyuni apawali owatembukapo onduudite kutya outeyoloxi nenge tutye outekinology ngaashi hashi takumwa oili ina oshilongo neenghono adishe na itashiwapa nenge ita shishiiva naana oku kala uli monghalamwenyo ihena exumokomesho lopautekinika nenge lopautekinology ngaashi ngaashi tali takumwa. Iyaa ondiwete kutya ita shiwapa nenge ita shishiiva. Omunhu keshe okwa pumbwa aendele pamwe nexumokomesho shaashi ounyuni paife nao owa tembukapo ndadini okutumbula aa ofye aava tuli mee studio omungaha omawi nale e- e okwali ashike ngoo nee haa- haa likodwa nenge tutye ngoo nee haakwatwa ashike ngoo nee kukwatwa mawi okakakwata mawi ashike kelipo ngoo nee ndee tokatumu naana oko kena oku kala katumwa ashike mopaife ngaha osha kufange ashike ee second dishona ndikale ndafika aapa noku tulamo ondaka yange nongeenge otwa mana nee apa kutya nee ondaka yange ota ikalongifwa peni otaikaya kokule na otayiiko nomukalo ulingahelipi mbela? Omunhu takufa okambasikela ndee talondo aye ko europe pamwe oku yapumbiwa? Aaye okuli ashike po computer aapo yee tatumu nande o email ndee mee mepakumo leisho o- o email aayo nondaka yange oyafika nale ko europe nenge tutye ko america. Iyaa exumokomesho ola pumbiwa, ola pumbiwa na itashi wapa oku kala monghalamwenyo uhena exumokomesho neenande shoo osho uwete oinima aishe ili yalunduluka osho tashiningwa kondje yoshilongo ondishishi moule ashike wominute dili mbali. Ondiwete kutya efimano paife nonghalamwenyo yopaife oya pumbwa exumokomesho lina utekinology ngaashi naana toti nakakuna omunhu tashiiva okukala monghalamwenyo ihena outekinology, ashike osho okwali nale ashike mopaife ngaha nditye ounyuni owa tembukapo no itandipopile oku kalamwenyo kuhena neenande exumokomesho nenge onghalo yopashinanena.